Mehiläisist ma väega ei tiiäq, a ma olõ kuuldnuq midägi, et nä tandsvaq tõõnõtõõsõlõ. <laughs> Kuigimuudu näide kiil um sääne. Ma ei tiiäq, kas tuu õigõ um.